Kanaq muidoki tundvaq ärq pernaasõ. Hellü kuuldvaq, sis juuskvaq õkva manoq. Ja sis nääq kaagutasõq ja suurõ rõõmsa joosugaq tulõvaq. Nii et tundvaq ärq külq.